المشكلة العالمية الي خاطري اتخلص منها اكيد اهي الفقر لانه اهو أساس كل المشاكل المنتشرة الثانية نفس المرض والجهل يعني قلة ال- الموارد و- ويعني غسل عقول الناس الأساس اهو الفقر